اكثر شخص اثر بحياتي هي امي ربتني نصحتني انشأت في عجلي وفي شخصيتي اشياء مرة حلوة تعلمت منها اشياء كثيرة ومن خبرتها في الحياه شجعتني على التعليم على الدراسة على الشغل. صنعت مني امرأة ناجحة فعلا.